Perú rum tu an history hi a bwai thak he complex le hausa ve pa ngay tak te tu an ni a Spanish colonization nga ya te an lau om chineni. Perú hi civilization shang shang <hesitation> an om tu a Coral Civilization tu tu sang tu matrunga sang Khazaria BCE. Tu tu Amerika lui ve berpola mi an ni tu an tumizua tu an Chavin Culture. Tu tu an rina le thiam til thiam thiam thiam na culture tu an ni a tu tu zakua achanga zakni BCE. An ni a tumizua tu an moche za achanga zasari CE. A te tu an irrigation tu i pek dan te poteri te rang kacak manga til siam te tu moche civilization tu an. An nek pa an ni tu an nakza ahin nakza lines te om a tu an wari om boka Chimu Chimu Civilization bwai tsan tsan anga siat an ni boka ni. <hesitation> Tu an Inca Empire ten om china. Tu an Spanish ho tu an colonial rule sang khazanga som tumpani achanga sang Khazaria som nipo khateng Spanish ho winan opa ni.